Dziꞌk nak naꞌ c̲h̲uꞌnnbeyná minn nak deamiꞌgná, minn minn c̲h̲uꞌnn yebar wen xki, <noise> tib nay c̲h̲apla sesenta y stib minn c̲h̲apla kwrenta kwatro de idaꞌná stib minn c̲h̲apga mer treinta y siete lo na, lëꞌ stib minndoꞌna xka c̲h̲uꞌnnbeyná lëꞌ minndoꞌ knu c̲h̲ap disinuebe lo na. <noise>